<hesitation> Gny fampiasà zava-mahadomelina zany raha hoe am'zava-bita mba ahatsara azy eo amin'ny lafiny fanatanjahantena de tsy tokony ho ataon'olo mihitsy satria igny mampiavaka anao tsisy fangarony igny mitsy zany ro tian'olo ho hita satsia laha mampiasa an'izay aby zany gn'olo iabiby io e mety tsy tsy matavy ny mijery azy, tsy mahasoa iaby.